<noise> ngoji tosi manyasali manege karnaga aji ngina de aji ama iji suloko de to holuku manege yang tosi manyasali.